Bueno yä'ki nasakop'käsi ijtyaju animal janusyäk poyajpapä popyapä, janusyak popyapä tigre, popyapä leonh, popya este conejo, mas popyapä tambien este kayu', y mas popyapä este waka, jete janu'syak poyajpa y poyajpapä ni'nhtzyok este si es kasyi, este tuwita'p menos poyajpa, estee yoya menos popya, est estee patu pues menos popya nta ja nya'ijtyaj mas pyämi ja'ku poyaju, todo mas animal poyajpapä jet'tya'mete.